Харгушҳо гӯшҳои дароз доранд, ки ба онҳо кӯмак мекунанд, овозҳои дурро хуб шунаванд. Ин гӯшҳо ба харгушҳо кӯмак мекунанд, ки ҳушёру зирак бошанд ва аз хатарҳои эҳтимолӣ огоҳ шаванд. Ҳамчунин, гӯшҳои дароз ба харгушҳо кӯмак мекунанд, ки ҳароратро танзим кунанд ва дар гармӣ хунро сард нигоҳ доранд. Ин хусусият барои зинда мондан ва муҳофизат аз душманон хеле муҳим аст.